anin gaf tok kar ka ishenee. Malan kar ishene rawwod deke chai dug uffin yeddee, kahawa, kahawa dug uffin yedde, malan bare kahawa tan ge